Pues ca mansebu cap este tec gente que estudischʉcʉpʉ maestra, licenciada, u profesor u ingenieru. ingeniera pues tec ca preparadupʉ pues pero tec gete que yamʉ hʉy poreparacion ca anteriormente ney ca ni familia ni pʉcʉ pues cap yamʉg este preparacion capʉ tiempu pues yamʉg aŋmayʉye pues pero yʉpʉ tiempu ya tejiam aŋmayʉye el que hʉy jʉspʉcʉ el quey mandachʉcʉ hʉy estudiachʉcʉ pues cap caja nichʉcpa pues pero yʉji este yʉg tejiajpa puesora si que cap tiene quey praparachʉcʉ para que jejsucpa para que pues una vez que jalla ʉyʉ yʉmʉ ʉyʉ <hesitation> pues cap hʉy tʉk hʉy tʉjʉpa pues en primer lugar primero este tiene quey musʉ jutik jejpa jutik teji ajpa otro que cap hʉy buenu yeg yʉpʉ tiempu mas bien wat este nama ajaam wat preparacion con traaju con Way cuy way way estudichʉcsucʉ porque cap yeg cap este e caja aŋmayʉnʉmpa nitucʉnʉmpa pues cap pit este oficiu capi hʉy profesion ca nama tantu ca jate tantu ca yʉmʉ pues cap tiene quey preparachʉcʉ para que jejsucpa pues pero pues teg gente que yamʉ hʉy poreparacion yamʉ wat nichʉcʉnʉjʉ ʉ wa nitucʉ pues tiene que ʉn hʉy nama ajwʉ tiene quey yʉsʉ tiene quey wayʉ tiene que buenu pues yʉpʉ tiempu wat wayʉnʉjaam todo tiempu cap este pues hora si que cap nama sin profesion u con profesion pues cap ca'sa tiene que yag jaya hʉyʉ pues porque cap hʉy yechʉ hʉy dia hʉy yechʉ hʉy hora pues cap jalla hʉypa